पेंट लिया तेमा थोडू जान पानी मिला थोडोजन तारपीन का तेल होन्दु सु मिलाया और फिर ब्रश लेते लगी जाया अपना